Luni, ma- marti, minko lixi, xiuxi, xierni, suvato, dominko, yaa yo'o kuu mi tu'ui xika chi yaak <hesitation> kunta ini xii ta looi ta ntachiñu tii xiaa mi tu'un yo'o na kachio, ntiaxaa chii yaa vaxi na maestro yoo su- sukuavana ika nikava nuu tu'u ra ika nintojova tu'un ntavitu ntaa loo'ka taa ñuu inintu xa'a, taya ñaja kuitia kua ñu'u inuntu.